Ny sakafoko nohaniko farany zao poulet miaraky kimalaho, regny saka- traka anana traka moa zany aminay agny fa amin'ny am- <hesitation> am-povoantany de hoe anana. Traka gn'azy somary maimay manitsinitsy regny. Ny fandrahoiko anazy: alako ny tamatesy am'tongolo asià tongolo lay, asià poavra de atao mixe am'menaky de bakeo magnarakin'zay alo- arotsakinao le akoho de enganao mandevy agnatin'ny adiny raiky ho mba ho masaky soa de arotsakinao koa ny kimalaho de ampandevezinao agnatin'ny dix minutes le kimalaho miaraky amin'ny henan'akoho de asianao sira am'zay izy de enganao ridritry soa igny am'zay igny mampasoa anazy, zay ny sakafo farany nohaniko.